Inzandus <hesitation> sa fruta chi de solitu papu est fruta de stagioni, circu sempri de <hesitation> de agatai fruta de stagioni poita est prus frisca de sa chi compraus me is supermercaus. E quindi <hesitation> a cenai, imui chi cun s'edadi seu papendi prus pagu, papu fruta e in custu periudu chi seus in giugnu, sa fruta de stagioni chi teneus est sa sa figuera, sa sa pruna, su piricoccu, sa sa ceresia, mancai innoi nci ndi siat pagu, in custa zona, <hesitation> nareus ca che is frutas chi papaus in custu periudu est cussa, poi imui a agostu ndi 'enit s'axia Sa figumorisca e <hesitation> e quindi po cantu riguadat sa birdura, imui in s'istadi si papant is tamatigas ca teneus ne is tamatigas, sa crocoriga, su perdingianu, <hesitation> si nd'agatant <hesitation> poita ca innoi seus in d'una zona agricola e quindi s'agatant tranquillamenti coltivadas innoi senz'e andai a su supermercau a ddas pigai, si pigant da logu 'e domu e nci funt is agricoltoris chi bendint calincuna cosa in domu puru. <hesitation> poi <hesitation> <noise> poi a cumenzai de novembre chi cuminzat a proi u' pagheddu, poita innoi totu s'istadi acua non si ndi biri, e chi cumimzat a proi u' pagheddu cuminzant a bessiri is erbas selvaticas, quindi teneus sa gicoria, teneus is edas <hesitation> e poi teneus i' bingias, nc'est s'axia, teneus sa canciofa, poi po cantu, su cauli, po cantu riguardat sa fruta invece teneus s'arenada, su cachi, chi funt frutas de stagioni, poi arribendi a natali nc'est sa castangia e custa est sa fruta chi teneus in s'ierru. Poi teneus s'arangiu e su mandarinu e innoi puru nc'est calincunu giardinu in sa zona de pranu e teneus una bella zona de acua bella e inguni nci funt is agrumetus e teneus s'arangiu e su mandarinu <hesitation> e is agrumis in generali